Iadiana amin'ny fagnavah- amin'ny fampatahoran'ny mpianatra samy mpianatra na ny mpampianatra de sara mivory ny ray amandrenin'ny mpianatra sy mpampianatra de atao discipline sara, zaza raràna sy hagnano an'zany an, mpampianatra koà sy tokony hagnavakavaka mpianatra.